Ehe gn'ordinatera zashy na solosaigny zagny, da <hesitation> karazagny vatagna agnakiray akonagn'igny télévision avao koa izy, ampidiragna raha maro, zeo raha ampidirinao amignazy ao, de afaka bekognao izy amze raha haninao amignazy ao, de afaky <hesitation> magnome ah magnagnova ka- kazy avao koa izy, maro zany e raha ampidirinao amignao e! fa anao avao mibeko anazy de zay raha ampidirinao avao gne mizoso amignao.